Ai, fahasambarana io an de tsy azoazo fogna. Tsy mentsy olona nandalo fijalina fogna matetika zegny vô sambatra, fa tsy hoe tonga de sambasambatra fogna zany anô. Fa anô zany an tsy mentsy olona nandalo fijalina fogna anô zegny vô mahazo fahasambarana.